Raha karazana raha magnitra ampiasaiko rehefa mahandro hanina zany a miisa dimy akeokeo <hesitation> mapiasa zaho a jumbo de mampisa koa zaho a jaba de mampiasa zaho a tongolo ravina de mampiasa zaho carry de mampiasa koa zaho a- <noise> sakarivo koa ampiasaiko io zany tegna mamoaka fofona anazy tegna marina.